Lo prencipal pa un jardín cudial es la costumbri. Deque tienis la costumbri de dil al jardín i lo hazis quasi que tolos días pos ya es tó más faci. Assinque dau que ya tienis la costumbri me figuru que lo primeru qu'ás hechu es hondeal tola fusca qu'aiga salíu i alogu, arreglu al espaciu que tienis pos descogis prantas o frolis que tengan pocu trebaju i que sean duras, que las ain, i alogu ya amus videndu.